Inche, kooteba ng'ang'aki omonto aranyore omogaka omuya, eh ninyiomire. Egento egetang'ani, nabo ogotwara omogaka oyio taramo taranyiomana na omosani oye, okopima etabia. egento egetang'ani etabia ogomopima, nabo mogoika gose mwae tanire chidakika nke igo, aria nabo okopimera omonto oyio omorore naki etabia yaye ere. Iga are nabo omonto nare okonyora okogechiwa, obwate obororo bokorete ki? bore igoro mono. Oragoeke akoumise naende naro ororo okotwara obororo, orumereria, <hesitation> ekero arumereiri omanyete, tokomanya tabia yaye abwo. Omanyete iga omonto naro nere okotwara obororo mwaetanire, obwochoka. Okwana amang'ana amange okwana amang'ana amange, abwo omanyete nabo okomanya etabia. Naro ororo okonyora ogokira oragoake, naro ogokwana, obwochoka, naende naro ogo- ogokira kiri, tagokokwanera pi, okwombia, notaka komokwanera tagokwanereria. Nche bono, buna inche bono ense emo yane na- buna nyiomire iga, okogenda sobo omoomura mwamanyana na abaibori, kwaraa nabo oko- omonto agokomanya okoteba yaya inche na omosani o nyarebe atarakonyioma. Na oyio rimo naro ocha seino, oteba inche na omosani o nyarebe. Otaranyiomwa abaibori bao bamomanya, <hesitation> nabo omanyete omoibori akorora omonto iga omanya etabia <hesitation> omonto nabo akoba omorebi lakini omuya, omanyete korenda efa- obob- e- abanto baye, kogora endagera, kobakonya, naende naro orabe otari konywa marwa, naende omobe. Naenda, naro ororo. ogochie ekanisa, omanyete abange omonto ogochia ekanisa ere na omuya are, nanede okonyora, akotwara ki? Akotwara amang'anaa rende ya nyasae mono bono tokonyara kokora ki? Takonyara kokogosera. Nabo akokogosera, okoira motwe ogamberwa. Igo bono ase inche, kotaka kotebia omonto omogaka omuya, egento egetang'ani, ogochia ekanisa, egia kabere, korenda efamiri yaye buya <hesitation> ogotwara obororo boria bwa ogokwana, gose okwana gose ok- ok- oko yaani omanyete naro ororo oratware obororo, obororo bakwonchokera either agoake, aimokia. Omanyete naro ogotwara obororo, okoimokeria, okirigisia omooro inse, okotaka kokoa, kokoaka, okoringera engumi naye na omokungu. Bono inche, koadvice o kotaka taka kotebia omonto kokonyora omogaka omuya, otaranyiomwa nari mokomanyanera abwo. Ase eng'encho eh, monto motaigwere kome etabia ero na enkong'u, enkong'u. Bono omanyete naye okonya kosoma ng'ora ng'ora, ng'ora ng'ora, ng'ora ng'ora, mpaka kwamanya omonto iga ase yaikerete niga. kingogosa iga ogchirwe, kinkookorera iga, ogechirwe, bono naki ngoteba, ase ensemo yane <hesitation> omosani omuya na oria okogechiwa, okoorokia. Okotebia rikosa ase ribererete, tari oria ogokira ogoita. Omanyete naro oragose, orwe korwa gesieri tarikokotebia kende, ong'ea kokoita bomumu bosa bomumu bosa bomumu um- mosa. Bono riria yaikeire bono hasira obororo boria bwaye bwaerire, naria agocha kokotebia gaki nyabere, egento kiagera nakoita neke neke. Tachieti kokotia ng'a yaya, gose moikaranse nse ase rigosa akotebie, nyarebe, eh, nyanchama, inchwango aiga, rigoso ndire riabete iga na iga. Onyare kosaba amaabera <hesitation> inche bono omonto okoigwa, omonto oro- ok- omanyete okigwa omonto mokogamba, mwaigwana mwabaterana ase rigoso rire, oyia ara abe omuya, goetania omonto okogoita neree enchera ndatebie omonto otaranyiowa omogaka omuya <hesitation> arambu soma omonto amanye etabia yaye, amanye komonyioma. Abwo nabo ndakore inche. timbwati ande naende.